sikundireba, e wode ɗi um moiinta heeti lantarkije e wodi ɗi um mo'inta motaaji, amma to fuɗɗi kiiɗuuki sai ni ɗi latirta fiiyeeɗi.